<hesitation> Loko manga mezina ndrekany a, a izy ma efa hoe mizina zany de loko a somary mizimizina izy a nefany a loko mihaja be de a tonga agnaty sainako voalohany a raha vao mahita loko manga cos- lelalahy magnisy costara magnano bleu nuit a de ma- masasara be mahita ananjy.